Olina kunaaba emirundi esatu omu lunaku oku mambya nga wakaimuka ne misana nga okoreku oku mirimu egyimwei gyimwei n'eigolo omuno nga okwaba okuwumula oba nga okwaba okubasyaku

Amaizi agatali gasumbe gabamu obusiisa obusiisa obo nibwo bubamu endweire ezanjawulo nko cholera oyo

Ha ebyanyegesya bijunireku abaana ba bwala okusinga okusingira kakimwei nti e enaku zini bakusobola okwenyigira omu omungeri okwemigira omu mirimu egyanjawulo kubanga ludi wasanganga abaana ba bwala nga tebakwendya kola naye ati buni ba engineer bakomboka bakusoma amaizi kwegamba nebabonka nti ebintu bingi byebakobanga nti tebakusobola naye ati abaana ba bwala bakubisobora kakimwei ate olusi nibabikola kusai okusingaku abaana ba bwojo

Okwekeberesya o sukaali omusaiza talina mirundi wabula buli luvannyuma okusigikira oku basawu battukoba nti abbe nga akwekeberesya buli luvannyuma lwa myezi isatu.

Ebyanyegesya byongeire okutusomesya okumanya endwaire e ni zitukwatibwaamu ngeri netuzitusi n'engeri bwetuluna okuzizeesamu ekyo kitu kituyambire muno

Hmmmm emeere ya kaita keeyo no oooh obuuji bwa busera buyambire omukyala okubanga akufuuna amatai.

Yee naabireku omu nsi egindi era ensi egindi gyenaabiremu naabire omu nsi ya Kenya.

Abantu abamwe bakwatibwa enjunzai olwansonga nti batambula nga tibalina nkaito mumagulu, enjunzai zini zizwa mu cuucu nobba omu cuucu omwingi enjunzai ziyinza okukwata

Hmm nadala okudukana nkokwo oba okwiruka ebiro kumanyisya nti oli mulwaire omusujja gwa byenda.

Omukali yeena yeena nabbanga alina enda alina okwewala okulyalya buli kintu kyasangire amwe nokutambula tambula canjo buli jatakire okwaba

Haa ekikusokera kakyarumwei ababeire kuwa baana byebakukolesya oku somero ekyakabiri abaana baisomero okubawa ekyakulya okubagunira ekyakulya kubanga ebiseera ebisinga omwana omusomesya enda egyerere tasyomekeka ekya kasatu kubakobera kubaza nabo obusai kubakobera obusai obuli omu kusoma ne bisai omuntu byakaku nga asomere nembera ya nebyabomi byabamu

Ebyanyegesya biyambireku abaana bafunire emirimu bakola era bakwingirya nbalina e business ezidodoli bafunire bakutunda oku bintu ebikukolesebwa begere okukola

Hmmm nfuna oku okulumizibwa omukyala afuna okulumizibwa nawura nga neibere likutujja

Embeerwa eyandeeteire okuba nga nkusemeerwa nirwo lunaku lwenafunire omwana wange eyasookere omwana oyo olunaku lweyasookere nansekeraku nasemereirwe muno

Hmmm abasaiza tulina okwaba edi abasawu nibatuwa enkola engeri jetuyinza okwekeberesyamu okansa.

Haaa obuzibu bwa bakyala bwe abakusinga okwakalamu haaaa obuzibu nadala omweka zabwe ebiseera ebikusinga abasaiza babalekeyire ebyetaago bya mu maka okusomyesya okugula ebintu byeka haa abasaiza tebakyafayo muno era nikyo okubona nti abasiza abamwei banobere omweka abakyala nibo nibo bakuba omweka nikyo okubona netweta ekiiko abakyala nibo babaamu abaingi abasaiza tebatera kuba omunkikio then nikyindi ekya baana babwala ebizibu bye bakwaja kufuna nda zebatetegekeyire nekibaletera okuzwa omu masomero

Emmere gyolina okulya n'ekuyambaku omubiri gwamu niyo mmere eizwiire emigaso joona joona.

Abaana bainza okukwatibwa amangu ekidukano kubanga abaana bani abato balya muno ebintu e ebicaafu oba balya muno ebintu byebasangire nibatafaayo singa babba nga tibafunure kutangira kwa mangu.

Okwewola esente ezidoli ziyambireku abakali okuba nga bazikolesya ate nibaziryayo mangu nibasobola okuba nga baziganyirwamu

Ababyaire basasu babasasura ebisale ebibba bisaliibwewo oku somero, babaguura ebizwaaro okugeza k'enkaito, engoye ka mayunifoomuzi ago.

Ye gabaweera kimwei obwenkanya amasomeero ga waiswe eni kubanga nibabba bakulonda abakulembeze ba masomero oba abakubakuura abaala babaweerya ebifo n'abaana ba bwojo boona babaweerya ebifo mwebayina okuvuganya.

Haa bindukire muno era okwaba newesanga omu masomero agandi abaana ba bwala nibo bakusingamu obwingi era nokwika munanka ezindi omu institution ezindi okwaja abaana ba bwala nga baliyo baingi nga benyigire omu kikola ebintu ebyanjawulo no

Omubyaire alina omwana oyo okumukwatisya abantu abanjawulo abakumusingaku okugeza abakulembeze bambitundu, abakulembeze beba ba madini abantu abatakumanya mwana oyo no mwana batakumanya.

Amaizi ga kunywa olina ogasumbaku ate nogabika nga ogasanikireku galeme okuba nga gakwingiramu obusisa bwona bwona

Nduma omwogo, ebiyaata ne bikyoli ne bijjanjjali na matooke ne binyebwa n'oddoodo nibyo emirime byentera okuluma omu musiri gwange

Okunywa amaizi agatalimu ddagala kyabusuume muno nti mubbaamu obusiisa obusiisa obwo obutuleetera okubba nga tukulwala endwaire ezanjawulo.

Nyumirwa muno okwitirana abantu abayaka era mba mbafunamu emikaago ejindi okugeza emikaago ejikungaita okumirimu ejiyaka emikaago ejikungaita okubitongole ebiyaka emikaago abantu abayaka abo mbafunamu abantu abakunyambaku omubya jange.

Oyina okwaba omwi oyina okwaba omwiraro okwekeberesya oku bulwaire bwona bwona kasita owuura nga oyina obunaki bwona omubiri olina okwaba omuirwaro niwekeberesya ate noba niwekebereserye oyina okwirayo oluzwanyuma lwa banga lya myezi isaatu noirayo niwekeberesya.

Kubaweerya makerenda gaba gawe, gaba gakuweweibwe musawo oyo eyamwekebeijere nadala omusujja nakakasa nti omusujja alinagwo oba tagulina.

Ha negaryarya kubintu ebyanjawulo naye okusinga omuno ha negaryarya muno nga nkubona amawuro ninegaryarya nga nkusoma ha okusoma e novels ninegaryarya era nga nkusoma amawulire news papers haaa ninegaryaryamu era neinamira nga nkubaza n'baana bange nga nkubabuliriira okubabuliira okubakobera bikyi ebikwaba omwiyanga nadala ebiseera bya lwegolo awo nga tukwaba okulya ekyeigolo

Haaa buli buli almost buli oluvanyuma lwa mwaka olina okwaba niwekeberesya nomanya nka bwoyemerere ebireire ebyanjawulo ye noba nga ofuniremu embeera eryawo etakutegerekeka tulunda te mwaka gwakalewo okusobola okwabirawo nebakukebera naye okumanya embeera gyoyemereremu nikikola buli mwaka buli mwaka mbakebera okumanya omubiri gwamu gwona gwona nkugwemerere

Engweye zensinga okwendya okuzwala ngweye zipyaa kubanga zini ezi ezi ezinanka eziri olidi zitera okutuwa nobulwaire emivumba zibamu obulwaire bikiso, ezipya nizo nsinga okwetanira era nizo nsinga okuzwala.

Haaa obuzibu bwe na bwenali nfunireku nga nkukolesya e booda okusinga omuno booda piki kuwamu mwika nemuba awo oku nzira mukulinda nemira nibatamba piki kusisikala naye tinkafunanku accident yona yona ku piki

Haaa omugaso gwa kugema omukyalo gusai muno kubanga gutangira endwaire zingi kubanga mulimu endaire zetweta six killer diseases omukaaga tuba tuzitangira okulema okulemala okufuna ebireire ebyanjawulo omwana nakula nga mwomi ate nga akutegera ate nga alina namaani buli kimwei

Eeee ekyo mbe nkyendya muno netanira abantu abo nokufuna emikago egyipya kubanga ofuna epipya byobeire tomaite okuwabulwa iba olyawo wena yena te nakufunaku ebipya ne mwegeranganaku okuzwa oku mbeera emwei omwira oku mbeera egyisai

Yoona basikiriize kubba nti ebiseera ebikusinga buli kiizire bakitukobera ekiriwo buli nkola ya Gavumenti eriyo oba nkola batusikiriza ni tugikola nitwenyigiramu era nebba nga waliwo kyetujunire deni nakwii kubba na nteeka yange tukwaba okuzwa omu mbeera egibbi tukutambula omu mbeera egibbi tukwaba omu mbeera ekweyagaza.

Aa bantu okkoora amwe omubintu ebyanjawulo ko kubba mu gurupusi aa n'okwendya okwetangira e mirimu egikubaia omu bwooro okwaba ku mbeera egindi. N'ekindi kwegeranganaku kubanga odi nakubona ekipya oku mwiraamwe akwendya muno yeena nakwirayo e wamwe na nakikola naboneka nga akutambula n'omulembe.